<hesitation> búlíbi ka ì nɔ ni bulíbi yá ìí kpokplìí bulíbi, ú nà lèe bùlíbi plémú nyo ɔku ɖìigbo. ígbɔ úni dò nàáa bàni níìnɛ̀ɛ, ba kpalíà ni íɖò ilíbì nìɖò, ígbɔ úni mù ni ké banìu íɖòò ɔkle, ú nàfá zàa nyɛ ɔwi. ígbɔ úni fà tu ɔwi bí ɖìigbo únà tú fè zìlìnyo ɔti ɔku ma úni nyréwu ké banìi íɖò lɔ si, ú nà tú zìlìnyo à, tè ú nàá kɛ. ú nàá zi kɛ fè nyréwu, ú nàá zi fà tu úwanì, ú nàá zi gbìgbɔ tu zì tu zìlìnyoà. Kayi ubonú èle ú nèé fe fa tu awu ú náa zi ú nà zé fe fa tu fa nyɛ íbi ɖìígbo ú nà tú ɖɛ́ŋúú tu èwe zìlìnyoà ɖɛ́ŋúú tè ú nàá zìzì kɛ. ú nà zá banìi elí ezìlìnyo ɖɛ́ŋúú, ɖɛ́ɛ tè ú nàá banìi ú nàá nya. ú nà ní úɖì kɔà ɔku màa ú náa zo gomì íɖo lɔ lèe. kayi ùú banìi kíni wulé ka ú ɖi ni <hesitation> kíle búá ba tu níìyà nèze. ilìbi le búá no ɖùɖù níìyà néze ni bàni íɖò à nàáa mù ilìbi le nì ɖò lèe. Ilíbi baba nèze yá à nàá mù ni níìyà baba le nèze ú nòó fo ɖùɖù, tu so, tu ni bàni níìɖò lɔ nɔ́ɔ̀ku fíà <hesitation> ígbɔké ɔmi fíà ɖáàlɔ. kile ìtútúkpàbí. úni na bàni íɖò nyo ùgɔ̀lití èle, ùgɔ̀lití èle. úni ká eze ú ne ni bàni íɖò lɔ ú nàá banìià poli ùgɔ̀liàwa lèe. à nàá muà ú nàá banìià kótóó únà zó ɖuɖu atu ígbɔ ɖùɖù ètè ú nà tú zòo nì nyo níìyà áɖì, ú nà zó nonyòo níìyà áɖi ɖɛ́ŋúú èlè ú nàá úni ká nàá mu ínɛ̀nù kɔà tíbí ú nà zó gomì awu úni ká níìɖò ɖíàlɔ i na mù ìlìbi le búá anikɛ́ míìɖò búá àá nyi anikɛ́ ɔ̀ɖùɖù nìɖò ìtì èle bú no nyo. Á nàá mù ni ígbɔ, úni bàni íɖò lɔ ani ígbɔ únikò ú nàá u na fa tu ɔ̀nyi ani ìba tu amàntà ú náa za fa tu iba tu yili màntà ɖɛ́ɛ tè úni ká nà nì ínɛ̀nù kɔà tíbíí.

ígbɔ úni ni ínɛ̀nù kɔà blíí màawu tè únà za mi, úni ká nà zá mi go aɖu efe níìnɛ lèe úni ká nìɖò lèe ɖáàlɔ. kile búáà ɔti wulua ka ɔti le wùulu, úni ú nà zó fo kò ɔti màawu ígbɔ úni yifá ìgbè wèe kòkòkòkò kò, ú nàzá fo toto ènù ɔti màaɖu ú nà zó toto ènù ɔti lɔ ɖɛ́ɛŋúú ú nàá banìí ìnɔ̀gù ú nànì ìnɔ̀gù nyo ɔti lɔ lèe kótóó fè nélèe ɖãã, ú nà zé fe fi náà nyi ku yá úni ká nìnɛ màà úni wu, níìɖò ɖáàlɔ úni ká bàni awu úni sú kele búá méènù úni bú nà zé ni kò ɔti, eni kò ɔti ɖɛ́ɛŋúú ú nàá banìi uɖí kótóó, ú nà zó go awu elí emì nélèe, fe fi awu. úɖí ɖíkile búá ká àni, úni máaké bu ɖèéfe, máaké ènù, méè nù blɛ̀ɛ míìŋétí màaɖu kòtè bú nèé ni abàni kini ɛɖí bú nèé ni kíni ɛɖí bú náa ní nyɛ ɔwi, kíni bú náa nì ŋè iku, kíni bú náa nì òkò ɔti, úni ɖí kíní ká nìɖinè. kayi bulíbi, bulíbi màaké bàá banìi íɖò efi nélèe, kìmàaké ɔmi fíà ɖì ɖáàlɔ ɔmi ká ɖàa nɔ ɖáàlɔ. <hesitation> Bulíbi le bùà ba bàni íɖò sii àlɛ̃ ɔ̀bɔ̀ kaka ílɔ ɖeɖe ɖã níì àwa maké ɔwɛ ɖàá mu ni ù nè gegle íɖì kàè ùnà fà bani íɖò si àáɖì, bìà ba tù sa ùŋònì ni kà tè kpomlà ùŋònì kɔ ùŋònì zá nɔni éyi na nyù ɖɛ́ɛ́ ɖo awu, ù nàa mì ɖò awu blɛ̀ɛ à wànyabi, ùsà ùni sù bùni kà bàa yifà bàni íɖò si èsèse ulànì blɛ̀ɛ àwa màaké ɔwɛ ɖàá mu ni ùné gegle ìɖì màke báa mì péɖià kàè ilíbi nàfàá bàni iɖò si nɔ̀lɔ yà lɔku sù ùsà ɖíni ùɖàa tùsa ùŋonì úni ɖàa tùsa wanyà kà.